औं बिल्कुल हुजु ईद न्युग कलाकृति ऊ कमांग लान्नो निंगानु टेम ऊ चेईकिस बड़ी परियोजना नितो। हुजु ईद मिश्रित मीडिया कलाकृति नितो, हुजु चू कुमो पेंटिग, मूर्तिकला, डिजिटल आर्ट ऊ संयोजन नितो। वाह हुजु ईद रोचक लागेच, हुजु कलाकृति ऊ विषय छ दू, छ हालिस बन्याच। बिल्कुल हुजु कलाकृति ऊ विषय, समय रंग स्मृति ऊ नीच, हुजु <hesitation> समय ऊ प्रवाह ऊ स्मृति ऊ महत्व दर्श्याच, कोशिश लांच। हुजु ईद विशेष तकनीक नीच, हुजु चू पेंटिंग, मूर्तिकला ऊ, डिजिटल आर्ट चेई साथ मिलेले, अनोखा प्रभाव पैदा लांच। हुजु दिलचस्प लागेच। हुजु कलाकृति ऊ उत्सुक नीच, हुजु कलाकृति तेब्रंग पूरी हाचो। निंगा नु उम्मीद तच हुजु कलाकृति अगले महीने पूरी हचिद। दो निपी हुजु शहर ऊ ईद प्रमुख आर्ट गेलारी ऊ प्रदर्शित लांच। निंगा नु उम्मीद तच हुजु चेईकिस पसन्द लान्चो।